La fiducia è un sintimentu versu a 'n àutru individuu o armali, o versu 'n oggettu, ca ni porta ad aviri sicurizza versu di iddu o crìdiri ca fa zoccu nuàutri n'aspittamu di iddu. Pi esempiu si iu haju fiducia versu un cani è pirchì pensu ca stu cani mai mi mùzzica o chi m'addifinnissi si avissi a èssiri in perìculu.